Pues dia néé kuntée ni nko dɨvɨ kidī ú ña kakidi neꞌñu i kidī neꞌeiu ne ña kantio kīdī u ne ñavdi né kākidí ú da nteé dɨvɨ orku uun inaa orku ɨɨn orkú uꞌxi kada kakidi ú á ma áma né dɨte kūntée ni ngu dií viko nékɨꞌɨn u viko dɨvɨ dá nteūrku xɨ́ɨn vi orkú xuvi vi o de ñá nedá nteꞌūrku uvi vi káda dɨvɨ kīdi ú ne dīí thi kīdi u néꞌ i nakoontíthin sukú porke dɨvɨ kāntió i ntīꞌni ú ku mi do kái ñaꞌa vi kada ɨdɨvɨ̄ kuéꞌ ni ña ne áda ne áma nēé kantio kīdi ú ne akɨko ntíxin orá liꞌni vi ve tsi nē ī vóꞌoyo ikīdi ngo tukoo iña xáꞌa ntoo ku n ntoé ña káinu dɨkɨno chi kāñé inu dɨkɨ́ nko te ña kídi váꞌa ngō ne pues kidī ngo uuna órā ne un naa orā ne kīdi ngo né tuko idɨvɨ tuko i dɨvɨ ntukuéꞌeni ngo kidi váꞌa ngo tukoo iña xáꞌan ntoꞌo ko nté o ña káinu dɨkɨ́nko porke te né kainu dɨkɨ no ntuu í ñantui ne ña nxáꞌantio viī ngó vi.